﻿Kuae colombiape tanta jaereta oesaka mboromboete <noise> jaereta oyokua yave o oesayave kia jaeramo jaeñoma oipopi reta, mbaeti jaereta oipite ijovaike oyoupi supegua reta kua jaeko mboromboetea jae jaeramo imama oyokuayaeramo jareta jukurai oyoapo oipite ijovaike oyuipi, jaeramiño jaereta oñono iyuru o oime guinoi retayae vostesar jeisupe karairetava, jaera jaeko mbaetiviko jaereta ipuereta imiari kia jovai ipo oñono reve ivojikope jaeramiñovi opaete kuae cultura reta ikaviyae jeko oesaka yandeve oime ñanoi koroi jaereta arete ovaire mopeti <hesitation> aretepe jaema oesauka reta jokope iñemimbi, iñemongui, itembiu opaete kuakua reta oesaka, jaema jeta jokope ojo omae jeva kuaeko jae arete populare jei supe retava, oyapo reta car arete guasu oyaporeta feria cultural jare irü mbaembae reta